Tsy misy, roe, efatsy, tsiota, valo, folo, roa ambiny folo, efats'ambiny folo, enin'ambiny folo, valo ambiny folo, roapolo, roapolo roa amby, roapolo efats'amby, roapolo eniñ'amby, roapolo valo amby, telopolo, telopolo roa amby, telopolo efats'amby, telopolo eniñ'amby, telopolo valo amby, efapolo, efapolo roa amby, efapolo efats'amby.